Karazagna fitaovagna ampiasaigna ndraiky zegny ohatra andakozy regny afaka mampiasa fantampera, tôko, antaigny, charbon, de biquet, kepakepa vilany, lasety ee, de sotro, la rapy, bozy, forchety de ohatra hoe ampianaragna regny de afaka mampiasa: cahier, stylo, fandrangitana, gomme, crayon de bois, crayon de kolera.